La kú tá jö dsíí jö xa júu kiee’ ba e ló kiä’ kú’n jö dsii a jia’ ro’ e ló kiä’ óo u jö a jia’ ro e lii ló e la ló jná dsa, kí jí ba jö, juóó’ tá’ dsíí e jí ba tá’ dsíí ma re ti e ‘nⱥⱥ e jɇɇ kú’n re fáá’ra ma re jɇɇ kú’n la kú i ‘náá kiä’ la kú i kuíi re fá’ra jmⱥⱥ bi mý küü jmⱥⱥ bi my lü guó, jö my gín, my yy káá kú’n kúu’n íi’n kú’n e ku’n kú’n re fáá’ra jö ma re ti e ‘naa tá’ e fá’ re lɇ e ‘náá. Ma re ti e dse jïï jan dsii i jia’ kuíi jö ma re ti dse ngýn jan dsii i jia’ kuíi jé náá’ míi dsii kie’ jö my lⱥ láá jí ba tá’ i i kí e fa’ jia ‘náá ki e fá’ jia’ kuíi jö e kiela’ ba jmóo kiä’ <hesitation> kiä’ i la ku fíi kö’ kí xen fíí ba tá’ jö dsii ro’ la kú kiä fii jmí’ ‘nɇɇ’ lii’ jmóo ma re dxé’n fíí, ma re dxé’n ma re ti ta jí’a ka ngý fíí my dx´’n fíí jö kie’ jö jmy jmⱥⱥ <noise> by my lu guó, kie’ jö my jmⱥⱥ bý my küü kí fá’ jyn dsí e my gué’n fíí.